Më pëlqen shumë tartufi, sidomos i kombinuar me pasta ose vezë, por është një përbërës shumë i shtrenjtë dhe e ha vetëm në raste të veçanta.